He wee tínga ndu untoo mo, a bboorin unan ŧag, winooni húrin yaa, ndu ugilina, unan wi riŋ a Haala. A bigolla wi talanŧ a bàa ma, bigolla gaa hamma, bari mbo antimbi janga, húri doroŋ bima ubintina a dúniyaa wo. Haala hee yaantina, andu ujanga gí ngi wo, fana winooni gitli nan, Haala hee hi, riŋna wi, ujanga gí ngi wo fana, winooni gitilini nŧuuldi ma, so uhúri yaa, Haala hee riŋma wi, unbagi riŋ wil, anŧida antimbi, a wi ma húrin yaa, uu ttu biiŧa. Ggítidi maa lloŧi a wi, a wi ma ayaa nan, uŋadiŋade doroŋ, uwejetna glodi ma uyaa yaa: Hala a hondi wi a ngaadim bo, hala a hondi hi yaani wi, he wii bboonji hamma, wee tínga antimbi winooni gitilinan doroŋ riŋi wi a Haala ndu uriŋ wi a Haala, wi nyéebi a hú ma, win talanŧi a hú ma, te win yaanta a hú ma.